Afrika Atsimo agny zany misy ny toetrandro mafana agny lafa tonga ny volana Janvier, fervrie, mars, octobre Novembra, Desambra. Igny zany no tena mafana amin'ny faritanin'ny Le Cap io fe a Durbane any koa i somary misimisy ora;